जो टमाटर कु कैचप होंद या साॅस होंद तै त हम रखि सकद जब तक तै म डेट छ। जन ह्वेगी कि अगर तुम घर म छ बनौणा तो तै थैं तुम फ्रिज म धरी सकद या फिर ठण्डि जगह धरी सकद। नी तर जु मार्केट म मिल्द छ तै म कैमिकल होंद छ और तै म बटिन सु खराब नि होंद।